أول شي يعني بحس إني في عالم مختلف، بشوف كيف كانت الحياة جبل خمسين سنة، يمكن أروح أسواج جديمة أو أزور يعني الأماكن التاريخية، أسمع موسيقى حجت زمان وأشوف حل- الأفلام حجتهم، وأحب أعد أتعرف على ناس وأستمع ل- لقصصهم، وعن كيف الحياة كانت وكيف يعيشونها، وبأخذ بعد بعض الصور التذكارية لإني بعيش يعني تجربة جديدة وفريدة من نوعها.